الزول لازم يستعمل فرشة حسب حساسية اللسة العنود و المعجون برضو و طبعاً من الصباح لو <hesitation> امكن بعد كل وجبة